kokosii la apɔŋpǝ wǝǝ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ yee yɩlɩwǝ o lo toŋ mɔɔrʊkpǝ o lo toŋ esii. o lo toŋ pʊsaayǝ o lóo koru ǝ fɨ e yee yɩlɩwǝ e ri faa.